Crayon zegny, raha lavalava mangnôritra mavomavo zay. I crayon io agnoratagna na agnanovagna sary no tegna ampiasagn'olo azy satria moka afaka fafagna izy koa tsy mety hely. Zegny ampiasaign'olo azy agnanovagna sary satria izy koa fa tsy mety hely igny, gômigna.